Deviamus de sabé-lu quasi que tó i pa essu lo mejol era d'avel convivíu antis de casal-si. Peru craru, mesmu conviviendu tapocu no estamus ciertus de que vaiga a resultal bien. Ain colleras, parejas, que quiciás qu'aigan entendíu bien el conceutu de matrimoniu i sotras que pahi que se casan porque toca i, craru, assina passa, que no entiendin que un matrimoniu es pa entangal un proyeutu conjuntu.